Bon so ƴeewii afrik di sid, ndefuuji ɗii fuu ana ndefee ton. Ko ɓuri heewde fuu, ndefuuji biritanik e ko nanndi e muuɗun. Sabi ɓen kañun, ɓe laaminooɓe marnooɓe e ɓettaade. Yimɓe muuɗun en du ana keewi ton.